Misy môlo miborosy nify magnaraka normaly mananzao anao môlo miborosy nify tsy maintsy miombikomboko rano môlo anao borosinifinao môlo madio tsy borosy nify tegna mafy aby regny fa le borosinify mba malemilemy, borosinify soupsouple regny, avake anao mampiasa karazana colgate colgate mitsy ampiasaina anao kôfa miborosy azy tsy rokotiny mandeha gauche droite igny, igny tsy mety edy e, anao kôfa mandrongotra azy ampakarinao ambony avekeo ajotsonao ambany zany hoe ampiakarinao ajotso ambany ampiakariny ambony zany, de izy amin'igny izy amin'igny mahazo elagnelagna nify jiaby hazony avakeo nifinao tsy maimbo, madio tsara, tsara zahavana magnanzany.